اكيد يحلون المشاكل الي في الأرض يعني احنا ما مدانا نحل المشاكل الي في الأرض لنطلع الفضاء شنسوي في الفضاء هاي بعد إذا كان صدقي يعني احنا خلنا في مشاكل الأرض عندنا حروب عندنا اوبئة عندنا مجاعات عندنا طائفية عندنا كل شي عقب نتفرغ حق الفضاء هاي بعد نصور فيديو ولا نسوي شي ونقول انجاز